Ta ye aciti lo yeeso á, xi ta ye aciti lo ini ní nchi naá kuu, aciti canola, aciti olivo, aciti girasol, ja'a nka yatai ya á orre lo <hesitation> o á, te ta ye livi nani lo ininchi lo iyo naá. <noise>